Bunh yi wo to aro naso n'cɛ ,to a ro naso wa n'we tinh ,aba ni ma zumu lo arobe womu.